ସାଉଧୀ ଅରେବ୍ରେର ଭୀ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଔର ଏକ ଦିଲ୍ଚସ୍ପ କହାନୀ ହୈ ଛୀ। ସାଉଧୀ ଅରେବ୍ରେର ଜୋ ରାଜା ଥୀଲା ଭବ୍ଦୂଲ ଅଜୀର। ଯେ ସନ ରୂହୀଂ ଜୂଟୀ ଜାଯ ଥୀଲା କି ଯେ ତକୋ ଏକୀ କରଣ କରୀକେ ସାଉଧୀ ଅରେବ୍କୁଟ କେ ବଡା ବନାନା ହୈ ଛୀ। ସାଉଧୀ ଅରେବ୍ରେର ଭୀ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଔର ଏକ ଦିଲ୍ଚସ୍ପ କହାନୀ ହୈ ଛୀ।